וויזוי מ'לייגט אריין שעלווס אין א צומער? <hesitation> קודם מאכט מען זיכער אז מ'האט גענוג האלץ, און די גוטע- ווי גרויס מ'וויל ס'זאל זיין, אויב מ'וויל קען מען טרעפן איין לאנגע האלץ און עס אפשניידן, און נאכדעם נעמט מען אזא לאנגע אייזן וואס איז איינגעדרייט, מ'זאל עס ארויפקלעבן אויף די וואנט, און אדער לייגט מען עס- קלעבט מען עס צו, אדער לייגט מען נאגלעך אז ס'זאל זיך האלטן.